Lo que kauk lanu'u pu kani nguba'ai de lo que es jay niljiañ y ndua kupu' pus es pu kani tsupuy napu bien matau porque napu cuando kua lan'eje manama'au pus juy rama likiu matau napu kani tsupuy y lo que es niljiañ que dua kupu nda chi kupu niljiañ napu kuas chi sujuep ndua napu pu nipep em matau y maiñ nipep luju'u em matsajaung per si tsajaung pero lo que matau kauk lanu'u es pu bajal pu ximba'aut rapu bien bataut porque rapu cuando tikjiut pus nipem manuju'u mani kua manama'au con pu bareik napu maiñ luju'u likiu matau y pu chikil rapu maiñ bien bataut y pu tsut'e napu mut napu nipep em matau napu juy ndua sujuep napu tsut'e pus napu maiñ manaung y napu chikil pus maiñ manaung matsa'au pe napu bareik napu nipep manaung rajuik es ndajap kua laket para manamejep saria kumu o panamejep saria ljua o peuk manama nda se ya bak'em manaju'u malaleung y per per pu karat se mas jay peuk pu l'ejep botot pus kauk lanu'u es pu karit sutujuat se jay butajau butajau y pu latse'eiñ pus rapu si li'it chi'i lu'uey buruan per nipep em rajuik buruan liljit ndajap cuando matajau saria kich'ijiñ cuando tsa'au que bura pikie rajupu jay liljit pero cuando mut pus kua lamajau peuk se kat kun'ieje kat y rapu y pu kani kumu'u napu pus kuas bien sujuep lu'uey ndua nipep matau pus juy es ndajap ndua nixiap kua manamajau que likiun'. Pero napu maiñ nipep em kua manakeje kunji porque napu ndajap lu'uey nejeiñ lu'ey ndua cuando es jay lu'uey pikie pero cuando bien jay lu'uey majau pikie kujupu liljit rajuik buruan y pu xikiaut rapu lapajaut cuando ka'at kinyie kute pus rapu lembu bien buton't y limy karat xikiaut que em jay mbutaut per rapu kuba'au timjik rapu xikiaut y pus napet rapu lichiñ rapu nipep em mbataut maiñ per si timjik kujuey kutsejeik limy nda ne bien matau y limy mut y karat buruan kupu <noise> karat kutsejeik nipep em butu't.